Erihabulhwa ery'angathendisibirirwa kandi eryangibuka, ngibuka yamukaka obuthuku bwakera inakanyibwira athi bwanu iwe mwana w'obukali wutholhere iwayihamba ndeke kandi iwabya mw'oolho omo buli kitsweka ekyosi kyosi ekyawukahika, n'aba ki- kitholhere n'abandu abosi abawukahikako abawukabana omo bitsweka binene ebyo eyawukahika iwabasikya kandi iwe mwana w'obukalhi kyanza iwayilhobeka erihika okwa bisandu, iwa iwabya ne n'ekitsu iwabaha n'ekitsumbi, iwabasikya ndeke, iwabugha ndeke n'abandu abosi abawukabana omo kihugho mweyo ne- neryo n'esaha eno ebinywa ebyo nga ngabibuka. N'omungangabana omundu obwo inanyilhabya nabi, betu sikitholhere nayi ingamusubiryamu nabi kutse nayi ingamulhabyamu nabi thulhere kandi nayi, n'omwanganyibwira nabi obo n'omwanganyilhabya nabi, ingye ingabya inganganathoke erimulhabya ndeke, nayo akabya akalhangira ekindu ekiri ng'ekyo inakenga <hesitation> ekyasobirye neryo ina- ina- inasu inayisubamu ne omo mibere eyo n'omundu nayo akasa akigha athi <hesitation> athi eki kokikabya kithya, n'obuthuku obunene omundu wamiyilhobeka wukayisikya, n'abandu bakakwanza ambu <hesitation> omwana oyo nimwana mwolho sawithe butsibu, <hesitation> neryo kikalheka abandu iwasangana iwunawithe abandu baneene abanakwasi kw'omwatsi owuwene butsire omubi.